De letscht Teàterstìckel ìsch ìm Stàdtteàter vùn Strosbùrri gsìnn, ùn s'ìsch de Wihnàchtsmärel gsìnn. S'ìsch sehr sehr nett gsìnn ùn euh... do sìnn viel Litt do gsìnn.

minni lebschte Film sinn Sissi un James Bond voilà Sissi weil s'esch gànz romantisch un James Bond weil s'esch gànz euhh euh met viel euhh viel actions des hàw'ich gern

meisten esch s'Zit zue knàpp so s'beschte esch s'esch zàmme zàmme hàlte un mìtnander schàffe nun geht àlles besser

D'letscht Sendùng ìsch <hesitation> vù... redd vùm erschte Weltkrìej ùn... <hesitation> s'ìsch e Série ùn explizìert warùm, ùn wàs àlles pàssìert ìsch ùn wie d'Litt geläbt hàn ùn so wittersch.

hit morje euh a schwàrzer kàffee ùn euh kornbròt mìt bùtter ùn euh honi

Ja ìch wohn ìme Hüs, ùn hitt morje ìsch s'Wetter klàr, (...) de Gàrte es ìsch e Neffelbaum, dìs ìsch euh... Neflier Germanica. Ùn ìn dem Baum sìnn viel euh... Veejle, viel Meise. (...) Ùn euh... wàs ìsch noch, wàs grìeni Gràs, wo rüskùmmt ùn euh... Jà... wàs meh ? Dìs ìsch's.

jà ìmmer ebs neijs plàntze un euhh un euhh às de Gàrte ìmmer gresser wert un ìmmer ìmmer scheener un ìmmer ebs neijes

Ja ìch bìn Chemiker, ìch datt bschtìmmt euh... dìs wìdder gern màche, àwer meh ùff de technische Sitt, meh Ingenier euh... àls Chemiker euh... dìs datt mr schon gfàlle, ùn wenn nìt auch... vìllicht Schrìnner, Schrìnner wärd scheen euh... scheen.

nä ìsch bìn ìn kehn verain

esch hàn kehn àntwort s'esch zue kòmpliziert sìnn so viel Film wo m'ìsch schòn gsehn hàn euh so viel ver'schiide mànichi esche romance ànderi sìnn euh science fiction o wàs weiss ìsch euh sìnn alli g'wìtz àwer euh na esch kehn àwer nìm welle'r de bescht esch

jà esch bìn fresch

Par plaisir, je ne parle plus beaucouo alsacien ; je suis de Litzelstein Les gens que je connais ne parlent quasimentplus alsacien , seulement avec mon frère, ma soeur, mais la plupart du temps on.patle français

Ja ìmmer. Ìn mim kleine Dorf sìì m'r ìmmer mìtnànder ìn d'Schùl, ze Fùs, ùn (...) dhääm ze Fùs, ùn euh... s'ìsch ìmmer ìnteressànt gewänn ùn euh... d'Schùlmeischter sìnn interessànt gewänn ùn euh... pff... wàs soll ich sawe ? Ja, s'ìsch gfìtzt gewänn. Ìmmer.

(...) gfetzti Litt, scheen Wetter wenn méjlich, e Bier, amer, e bissel barbecue ùn... guti Wìtz, ùn des ìsch's.

dr schlìmmst Film wòn'i kìrzti g'sah hàb het g'heisse l'étranger esch hàb mi sehr sehr angewilligt euh (d'ferschter) seh vòn ganz nòot ùffgnòmme wàre ùn de bii esch àls nìt grett wòre sowie nìt ìmmer verstànde wàs des àlles bedit sòll

s'watter won'i am liebschte hàb esch salbverstàndig wa d'sonn schient awer a s'muss aw nìt zue warm sìn wail esch fàhr garn vélo dewaije hawie euw de Wìnd nìt so garn